Re fahafantarako an'azy manokana izy e, gn'amboa zany hay any nama aby izy fa miankina amin'ny fibaikoanao an'azy evao gne mahasambihafa an'azy misy zany e sasany raha hainao mibeko an'azy da selatsela izy da mora hany nama, de misy raha sarotry bekony izy da sy hay hany nama, satria e tanjogny amin'azy io zany da hoe ho nama ame tokantrano gn'ilàn'azy, ka rehefa tsy hay hany nama zash izy da sarosarotra akoizay avao, fieritreretako an'azy.